Aprel oyiga keladigan bo'lsak aprel oyi bahorning iliq havosi bilan yomg'ir yog'adigan oy sifatida hayolimga keladi. Buyam judayam toza oy hisoblanadi ko'p yomg'ir yog'ganligi sababli yerimiz har doim shirin his bilan tarqalib turadi.